Kir yuvish mashinasi turli xil kattalikda bo’lib, olti kilogramdan o'n besh kilogramgacha bo’lgan kir kiyim kechak va boshqa maxsulotlarni yuvishda foydalaniladigan uskuna hisoplaniladi. Uning ichiga suv, ko’pirtirish uchun vositalar kir kiyimlarni solib turli xil rejimlarda yuvish mumkin.